موسيقى تونسيا هاديا تقليديا, خصوصاً الأغاني القديما ثم الأغاني للراحل صالح المهدي, نحب كي زادا إن نسمع الموسيقا الهاديا كيما الجراز, وإلا بعض الألحان الكلاسيكيا اللي تساعدني باش نرتاح ونسترخي, والموسيقا تعطيني برشا جو مريح, ونجرب نسمعها في أوقات الفراغ, ولزادا نسمع شويا راب, وعندي برشا رابريت نتبعهم توانسا, وزادا من برا كيما إمينام إماريكي.